सुन्ना ति सुरू होइल शुन्ना, पाँच, दश, पन्द्र, बीस, पच्चिस, तीस, पैतिस, चालिस, पैतालिस, पचास, पचपन, साठ, पसैठ, सत्तर, पछत्तर, असी, पचासी, नब्बे, पनचानब्बे, सौ, एकसौ पाँच, एकसौ दश, एकसौ पन्द्र, एकसौ बीस, एकसौ पच्चिस, एकसौ तीस, एकसौ पैतिस, एकसौ चालिस, एकसौ पैतालिस, एकसौ पचास, एकसौ पचपन, एकसौ साठ, एकसौ पैसठ, एकसौ सत्तर, एकसौ पछत्तर, एकसौ असी, एकसौ पचासी, एकसौ नब्बे, एकसौ पनचानब्बे, दुइसौ, दुइसौ पाँच, दुइसौ दश, दुइसौ पन्द्र, दुइसौ बीस, दुइसौ पच्चिस, दुइसौ तिस, दुइसौ पैतिस, दुइसौ चालिस, दुइसौ पैतालिस, दुइसौ पचास, दुइसौ पचपन, दुइसौ साठ, दुइसौ पैसठ, दुइसौ सत्तर, दुइसौ पछत्तर, दुइसौ असी, दुइसौ पचासी, दुइसौ नब्बे।